Munua apɛ edwuma a innya yi emi afotu a medze bɛma wo nye dɛ yɛmpɛ sika kakra na wara hyɛ biibi fofor ase. Igyina hɔ yi ewɔ nyimdzee wɔ adzetɔn ho bebree. Yɛmhwehwɛ adze bi a etɔn a nkorɔfo bɔtɔ na yɛhyɛ ase wɔ hɔ. Ndɛ ndwuma a enya nyinaa wɔse tua biibi sika a ɛde botua koraa mpo na bi nnyi hɔ yi. Ntsi no sɛ wara yɛ ndwuma kakra a na sɛ itsia sika na ɛde bɛhwehwɛ dɛm edwuma a - aban edwuma ɛpɛ yi a ɔno obiara nnsiiw wo kwan naaso ankorakora edwuma a nkorɔfo bebree yɛ no mpo wɔkyrɛ a sika wɔ mu sen dɛ ɛbɛyɛ edwuma ma obi botua wo kaw. Ntsi emi mosusu dɛ nkɛ yɛbɛpɛ sika na wara ahyɛ biibi kakra a ase na ɛde apɛ ma ɛbɛdi.